jar tokkit gaf tok <hesitation> nam tokkit deke movie dur dawwote. Dub <hesitation> nam kun, movie tan dawwote harriya issa wonin yeden namanyaa movie gaf kuni tun movie sun akkama ccholea movie sun akasisun hindagarre. Nam kun kain it elez gaf kun lafuma ke rawwotenan deke movie tan dawwote, dawwote galenan ,nam kun wame namnyaa wovie at gaf kun bant tun akama ccholea, movie tun akama anishente aminnen wom at anan yet kasit darge movie akasisun akama.